Na nkakuu ka nka ta la'a kuexi ka nka lo ve á, te ña liko ye janú kuu ye lo tekui a jinii jnu ndee nka ni kii taka ii-ijnaso ye ni kii kee ni kii nda'vii nkai a lu'wa nka ja'a nka yu'u mee á, te ñatu na ye janú kuu xi ye wa'a ka nka kuu lo tekui jnu ndee nka ni tujui ndee nka, te ye wa'a nka kuu.